Akuek tai tong kobun tai manuek tangoh tai manuek lumak ayuk jagak setan jagak batung setang sat magih

Akouk manouk rame' jau, ayuk kik sovak langit tenonu kik ngan kelunan pinek tuai tong rame'..langit tenonu kik..

Pekuak konak ulouk bayan barang ineh bi kek. Bayan ayik sen. Erei- kalau keliwah, pekuak keliwah be kek

Amik panag mulik dalem ujung duman. Menyiget bulan puluk duah, sajak amik mulik. Ayuk amik ngeramey bulan puluk duah ineh. Ramey krismas, ramey taun baru.

Yeng pun kelunan nipet kik tong tv,du'kuk neh yeng pun yah jian neh, yeng pun yah kesat neh tan kik ..akouk, yeng akouk mojam mipet..

tosog keriyet kik dalem urip kik, dalem adui kik, manouk adui tong lumak, manouk adui tong kobun, juk sumak ineh..yah tosog yah keriyet kik

Yeng monyerk numon yah pongah nanouk ireh tong pon ineh. Ineh eh nonyerk ulouk, nojem ulouk. Keh.

Ulouk tolong kelunan yeng sukat murip, dalem urip ireh.. dalem ulouk monak penguman, ujau..monak berajak ngan monak tangoh ngan avik peh be',usen, biseng..gula nak ulouk ngan neh..ineh ulouk tolong ngaran neh.

Pun keluan tai tong wayang ineh pineh kelunan ayuk ireh tai nat wayang ineh pun rodu pun anak pun lakeik yeng ireh sukat maout

owk..inen neh umerk yah koluk kuk, konak towk ineh, umerk jiak kerk, umerk batouk, yah lalek dalem konep kuk ineh konak inen neh gaya neh, konak inen neh bengosak neh, yah dalem konep kuk ineh

Le'terk koluk kik, mengase, main bon,[um] sagak

Inen neh kelunan eh koluk tan kik ineh, yah neh dalem lagu, yan neh musit piak ineh. Yah ineh koluk kik nat ineh, yah jiak lagu lakeik ineh. Lagu manouk bunga neh, manouk piak neh.

Yeng akouk kalek mojam deriba kerita, dan neh muto mojam akouk deriba, mojam akouk min.

Min piak, nebare ireh dalem ume', nebare ireh dalem adui, dalem keroja, dalem sekulah. Ineh ayuk jiak petoti'ik dalem jah jah bengosak.

Jiak amai menawai. Mulik loh loh kok dak. Yeng kure' kelobik ineh. Kure' tu- kure' langit tue la ayuk kuk mulik lak inak, ayuk kuk mulik lak ukuk kuk dak. Jiak amai menawai tinen tamen, amai menawai padik, amai menawai tuken, tadin keh.

ah Inen neh kelunan lalek mauk, lalek nyelit. kelunan jau tai tong adui, tong keroja ; yan neh ineh. Tapik ineh eh, yah lalek min piak yah lalek min adet ineh ineh. Keh ineh.

Somah ate, joh langit jin sau, yeng pun ude neh..belokak terk tuwerk neh..

Sik mojam, sik mengituk eh. Nak kurek kalik peh mongen pon dalem kurek liwet, bareng akouk mojam. Dalem jah langit, kurek kalik mongen. Pun akouk mojam, pun akouk mojap eh.

Koluek kik mukuk tong lamin ineh dukuk kik padui pun yah nanuek kik ineh pun eh nanuek kik tong lamin ineh pogah ineh musit Jin lamin peh pun keleteik kik pun rame kik keh